<hesitation> Fomba fiasan'ny bouilloire ndraina aminà resaka famanana rano aminà courant a: <hesitation> izy io a mizara roy misy a vodiny a de misy vatagny, de am'vodiny igny a misy prizy, de izy misy prizy igny a de misy raha boribory fisatohan'le vatagna ananjy le ambony <hesitation> le misy rano apetrakanao igny a amin'ny vatagn'le a- am'vodiny le ambany de ataonao akao rano a de <hesitation> rakofanao izy de misy bouton-gna pihinao de <hesitation> i prizy ma efa misatoka de mandeha izy avy akeo, de mangotraka rano de ma-.